A cuando cuando kua ban'eiñ pus kauk na'ey juy cuando ban'eiñ pus kauk cuando rama pa'ap njia juy tu'uey kani xiljia tu'uey lasey rapu y bajau y kari kipi'i paiñ tuban con nguljus rapu y se bajen pus tubam tatam xil'iepue ya nipem ya nipem mbajen mana'ey mala'au bajen jay mapup pu de de njia de bupa pus rapu tuba latam xil'ie y rapu njay ya de ki kujuan kil'ie tuba la'ajaun y se kua papa njia pu rapu lem kua lu'uey rapu kari xil'ie de de kari xiljia kua laba'ail rapu pus lem kua bajep y kari kipi'i pus paiñ rapu lem kua laman ngunjia mi'ia y kar ljus kua paiñ mi'ia kua kujuan nimia ngunjia y se kua ngajai jay peuk bakja jay mapa pa'ap njia pus lem rapu lem y se kua nikjie lem kua la'ey lama kataung xil'ie pus ya tijian mas de tienda rapu kua la'ey latu'ut rapu kari kari xil'ie de de de tienda rapu kua lama ka'ey kataung y kua ba'em riñiu pus kua laman saria kari bapuru y rapu y ya. <noise>